Laha zaho raiky avao aloha nitavela ambony tany etoy, ho nanao akory moa aho fa namboly zaho, nihaza aho, lafa voky avao zany zaho sady miasa hitako hoe tsy moromorotsy, lafa zava-dehibe amiko zay. Linasako ze angalànjanahary anakahy koa.